Isikuku inuna kundu kusherekea ndani ya ya mwaka amwaka mpya ambaye isikuku iyo na kundu kuisherekea iyo kwasababu kupela mkwanju mwaka upya na mambo mapya na- nakundu kusherekea nazazi yane kwasababu mungata tuperu zimatwalo lumwaka uum mwaka upuma na kukupela kuli changamoto zino twa zipitia ko kafurahi sana kusherekea umwaka upya kutokana na mambo yano mungata ntendea ngata vivia